<hesitation> Ekyiro kyighuma ekyangasimira omukama indi munabya oghomughisa, ngabere ingaghunza esenior eyomukagha munathunga obuwathikya erilhwa omwakelezia, namaghenda eriyasomera okwa seminary e Jamaica ingayasoma obu father, mukyabya ekyembaghane indi mungathunga omughisa oyo eribya iningayasomera e Jamaica obu- father. So, mukyabya kyembaghene omwabuyingo bukuwayi, nobulimundu wosi mwasangala ahaberibya inje omwana eyilhwire omwa eka eyithawithe esyasente, eribya iningahamba endege, namaghenda omwakyindi kyihugho omuli abandu abahenirye kutsibu Abandu abawithe esyasente, abandu abawithe obulikyindu. Mungasima omukama kandi mukyabya ekyembaghani kutsibutsibu eribya ekyindu ekyi imukyanyibwaku, namunabwire ngakyitsemere iya nyamuhanga indi asinja eribya imwamba ekyiro ekyi, kandi neribya imungathunga omughisa oyu, nayi eriyasomera omwabandu abathikanaya olhulimi lhukuwayi, ingabya isinangangathuha esyasente nekyikumi, So, ngabya iningatsema kutsibu indi ekyiro ekyi singendisyakyibirirwa omwabuyingo bukuwayi kandi kyabirileka ingasighalha inikirirye indi kwenene yanyamuhanga ninyamuhanga, owabaliho kandi ninyamuhanga eyikwathikaya abathiyithoka nabathawithe okukyi.